I koʻu manaʻo ʻaʻole paha ʻia he mea ke waka maikaʻi ʻoiai ʻaʻole kēnā ka maʻamau kēia mau ʻano holoholonā akā ʻaʻole wau ʻike i ka ʻino loa o ka mea nui ʻaʻole kēia mau poʻe hānai holoholonā e hanaʻino nui iā lākou He mau ʻano pono ko ka holoholonā no laila manaʻo lana wau mālama ʻia i nā no hoʻohana ia lākou.